<noise> noy ngatta ta yiɗi jiffirgo software e nder noddirkol maɗa, ka woni ka mbieten handset, ngofu njaha nder google playstore, a anndi innde ko ngiɗɗa on, binnda ɗun, a yia ɗon to be mbiaya install sai mema install, ta memi install yahan e wuro, yahan e woru. bawo gayne fu, mbitta e dandina fu karamu handset jima, spftware on wurtke ɗon,